De vòtte serve piggiâ de mëxiñe pe modificâ e emoçioin, quande un o l'é tròppo depresso, se ciamman psicofarmaci; quindi scì, l'é etico. Incangio se se pensa à de cöse un pö distòpiche, de modificâle areo, aloa no, no l'é etico pe un bellin.